Tupeisape yaiporu yave yatupei kavitako, yaeki kavi ivi, jare iti reta, erei amoape (pausa)yande a mbaeti yandepuere yaeki ivigui ani pisogui <hesitation> jare jeta oya tupeisare aniara, kua oikovi ikaviko tupeisa yamboiru meriaguepe jaema jukurai yatupeita.